Preferisu ün panino bel pien perché parei a më a m'guarna d'pi, mentre la salada va bin che a mi a m'pias pa vaire, però secund mi a m'ëmpinerìa pa basta e cuindi ün panino cun magara ëndrinta ün toch dë furmarc o 'na cutlëtta e o d'affettati